Kuape filipinape, jaeñovi jokua region ñovi, kuape arakuvo oiko opaete yasɨ rupi, mbaetɨ iroɨ mbate, ëreï oïmeko aipo jaereta oikua kïtaï oiko retava arañavo